gott kvöld og velkomin í Kastljós forstjóri Fjármálaeftirlitsins verður gestur okkar hér á eftir en eins og kunnugt er keypti hópur vogunarsjóða tæplega þriðjungshlut í Arion banka á dögunum hlutur hvers og eins er þó undir þeim mörkum sem að sérstakt hæfi þeirra til að eiga bankann verði metið ekkert er vitað um hverjir standi í raun að baki sjóðunum og alls óvíst hvort svör fást við því

rúmlega tólf hundruð íbúðir voru byggðar á höfuðborgarsvæðinu í fyrra og er það mesta uppbygging sem verið hefur á árunum eftir hrun

hefur aukist sérstaklega í Garðabæ Kópavogi og í Mosfellsbæ frá því talning Samtaka iðnaðarins fór fram í september í fyrra en færri íbúðir eru í

í uppbyggingu í Reykjavík Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi frá sama tíma samtökin telja þó að uppbygging á íbúðarhúsnæði gangi of hægt miðað við hve eftirspurnin er mikil þau telja að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfi að byggja fleiri og minni íbúðir á svæðum sem auðvelt sé að byggja á Almar Guðmundsson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins iðnaðarins er sestur hjá Helgu til að ræða þetta velkominn fyrir eins og kom fram þarna þá var síðasta ár það fyrsta sem við náðum í raun og veru

að byggja yfir þúsund íbúðir frá árinu tvö þúsund og níu það hljóða að vera góðar fréttir í sjálfu sér en þið viljið hraðari uppbyggingu og fleiri minni íbúðir af hverju hefur ekki tekist að byggja meira af þeim og

sér ef við horfum á þessar rúmlega tólf hundruð íbúðir sem klárast þá núna og er hækkandi að við setjum það í samhengi við átján hundruð sem er þá sjáum við hvert ástandið er ástandið er dýrt fyrir okkur sem samfélag að byggja minna en við þurfum

jafn langan tíma og raun ber vitni núna en það hljóta að vera fjölmargar ástæður

fyrir þessum hægagangi en hverjar telur þú þær helstu það eru í rauninni tvær annars vegar hafa sveitarfélögin brugðist of hægt við skipulagt svæði og lóðir of hægt og svo hefur áherslan sérstaklega í Reykjavík verið á sem er fín uppbygging en hún tekur bara lengri tíma heldur en önnur uppbygging og við sjáum það líka í ferlinum að þetta gengur hægt þannig að í Reykjavík til dæmis þar sem er verið að fylla upp í auða reiti það gengur hægar en ef byggt er í úthverfum þar sem nóg er af plássi já þá höfum við bent á það að fjölbreytnin er

það er fínt að vinna í þessum verkefnum inni í miðri borg en á móti því þurfa að koma þróunarverkefni sem eru í útjaðri byggðar eða jafn vel í öðrum sveitarfélögum þar sem eru færri hliðarskilyrði þar sem þarf

að huga að færri sjónarmiðum varðandi nágranna uppbyggingu og þess háttar við ætlum að kíkja á eitt skilti þar sem þið eruð búin að taka saman bláa súlan er áætlun ykkar sem þið gerðuð tvö þúsund og fimmtán um hvað það yrðu margar íbúðir tilbúnar tilbúnar tvö þúsund og sautján er það ekki og svo þessi gula er

sem var byggt og þarna munar um fjögur hundruð íbúðum já þarna erum við að bregða ljósi á það að fyrir aðeins fimmtán mánuðum síðan veltum við fyrir okkur hvernig árið tvö þúsund og sautján gæti litið út nú erum við auðvitað með mjög mikla vissu um árið tvö þúsund og sautján sem við erum á núna en þarna skeikar fjögur hundruð

íbúðum og það eru þá auðvitað

sem gætu búið í þessum íbúðum og þetta gæti verið ungt fólk við

að átta okkur á því að hluti af því sem við

er að það eru mjög stórir árgangar að koma inn á húsnæðismarkaðinn sem er ofan á þessa átján hundruð átján hundruð íbúða þörf á ári sem ég nefndi áðan og þessari þörf þurfum við að svara þannig það er mjög dýrt þegar það munar fjögur hundruð íbúðum á aðeins fimmtán mánuðum miðað við okkar mat

þetta gengur hægar skrifar þú þetta á skipulagsmál og hversu mikill seinagangur er í skipulagsmálum eða hvað já of mörg verkefni sem eru flókin í útfærslu og í sjálfu sér þá samingar við lóðahafa skipulagsmál andmæli íbúa og annað þess háttar sem er eðlilegur hluti af skipulagsferli og við sjáum það að

hægari en fyrst og fremst er þetta það að

tvö þið hafið talið fjölda íbúða í uppbyggingu í september í fyrra og svo í mars og við sjáum aukningu í þremur sveitarfélögum og Mosfellsbæ en svo Seltjarnarnesi og Hafnarfirði hvað veldur því það er að einhverju leyti sama ástæða og þetta kemur okkur á óvart því auðvitað hafa

yfirvöld í Reykjavík verið mjög skýr um það að það sé heilmikið í pípunum og þess háttar en það er ákveðinn munur á því við sjáum til dæmis að þau eru að fjalla um fjölda

sem er ein vísbending en frá byggingarleyfi og þangað til framkvæmd er hafin á íbúð sem er okkar skilgreining þá líður oft langur tími það verið upp undir tólf mánuðir og þá fer kannski hluti af þeim íbúðum þar sem byggingarleyfi er fyrir í framleiðslu þannig þetta kannski skýrir þetta en þarf samkvæmt þessu að gera aðeins betur við höfum nú séð fréttir um það nýlega að það er verið

samninga um uppbyggingu einhverra íbúða en en af hverju stendur Reykjavík svona það er kannski þetta sem ég er að segja að það er fullt í skipulagi og eitthvað komið byggingarleyfi fyrir en við erum

ekki farin að sjá framkvæmdir og vonandi skila þær sér það endurspeglar þá vandann sem er þessi frá skipulagi og hugmyndum líður oft mjög langur tími þangað þangað til raunverulegu framkvæmdarstigi er náð og þarna munar

ef Reykjavík væri að vaxa í

og hin sveitarfélögin þá væri það tvö hundruð og fimmtíu

íbúðir og aftur bendi ég að unga fólkið sem er í þörf fyrir húsnæði að það myndi muna um minna já við ætlum að sjá síðasta skiltið þar sjáum við áætlaðan fjölda íbúða sem á að vera byggður tvö þúsund og tuttugu þetta er þetta er mikill fjöldi

tæplega níu þúsund íbúðir ef við leggjum þetta saman er þetta raunhæf spá miðað við að sú fyrri

gekk ekki eftir það verður tíminn að leiða í ljós við erum horft á það að raunveruleg framkvæmd fari fram ekki að sveitarfélög hafi

markmið um að framkvæmdir fari fram

oft getur verið munur á því eins og ég er kannski búinn að rekja

við teljum að þessi spá muni ganga eftir en við hvetjum sveitarfélög og ríki til dáða það er mjög mikilvægt

spá er til dæmis ekki eitthvað sem gæti komið út úr samvinnu ríkis og sveitarfélaga um sérstakt átak sem talað hefur verið um og við sjáum raunverulega ekki í hverju það felst en það þarf þá að felast í svæðum sem eru

og geta risið hratt og helst með minni íbúðir af því þegar við erum að byggja inni í miðri borg eða bæ þá er það fimmtíu prósentum dýrara og það tekur fimmtíu prósent lengri tíma en er þetta nóg arionbanki spáði því að

það þyrfti að byggja átta þúsund íbúðir næstu þrjú ár til þess að svara eftirspurn

þetta eru tæplega níu þúsund íbúðir á fjórum árum telur þú að það verði komið jafnvægi á fasteignamarkaðinn um tvö þúsund og tuttugu ef þessar áætlanir ganga eftir þessi tala er reyndar fjögur ár og arionbanki talar um þrjá þannig að okkar tala er sex þúsund hundrað um það bil

bil á móti átta þúsund sem arionbanki segir að þurfi þannig þarna skeikar einhverju en það góða er að á seinni hluta tímabilsins er að koma mjög sterk byggingar ár miðað við okkar áætlanir og auðvitað hjálpar það til og það sem ég held að skipti

miklu máli líka er að við munum byggja á fleiri og fjölbreyttari svæðum og svo sjáum við líka

fara af stað í sveitarfélögunum í kringum höfuðborgarsvæðið Grindavík Akranesi Hveragerði sveitarfélög sem enn þá eru með mun lægra íbúðaverð og við verðum að muna að það skiptir máli inni í miðri borg núna er íbúðaverð orðið það hátt að það er auðvitað búið að taka stóran hluta af íbúðakaupendum út af markaðnum þeir

ráða ekki við að kaupa þarna og þá auðvitað byggjast upp önnur svæði sem

gott fyrir samfélagið því þetta unga fólk þarf húsnæði en Almar tíminn er að verða búinn en vantar ekki vinnuafl til að byggja upp allar þessar íbúðir og þjónar einhverjum tilgangi að vera að hraða uppbyggingu því við vitum alveg hvaða afleiðingar það hefur líka að það skilar sér í lélegu húsnæði við sem samfélag okkur vantar húsnæði og það er uppsöfnuð það eru bæði innlendir og erlendir aðilar tilbúnir að vinna í byggingarstarfsemi á Íslandi fagaðilar og vel menntað fólk þannig ég held að það sé ekki sérstakt vandamál en auðvitað þurfa menn að passa upp á gæðin og ferlin sem slík og að auka vinnuaflið já það kemur með en við teljum að það sé ekki sérstakt vandamál takk kærlega fyrir komuna Almar takk og þá skiptum við yfir til Helga Seljan hann er með forstjóra Fjármálaeftirlitsins hjá sér sæl og velkomin í Kastljós

við sáum í fréttunum áðan maður hefði haldið

eðlileg krafa að

ég tala nú ekki um svona en

eitthvað líklegt að við fáum að vita það ég

bara áðan eftir að ég var komin hingað og get ekki beint tjáð mig um þar sem en varðandi hvort að Íslendingar geti almennt á von á því að fá upplýsingar um hverjir eiga þessi fyrirtæki þá er svarið já það er beinlínis að upplýsa um það

og það er gert á vefsíðu bankans sem á í hlut þetta er ákvæði sem kom inn í lögin um fjármálafyrirtæki

en þegar fyrirtæki sem síðan endar á Cayman eyjum

það sem skiptir máli er einstaklingarnir og ég tala nú ekki um þegar það eru svona samstillt kaup þriggja sjóða eins og þarna er þeir hitta einhvern vegin allir á það að vera ekki yfir þessum mörkum sem krefjast þess að þið þurfið að skoða þá eitthvað sérstaklega er það ekki þess þá heldur nauðsynlegra að við fáum að vita hvort til dæmis þarna séu einhverjir tengdir

aðilar einhverjir sem

treystum til þess að reka banka því við höfum reynslu af því að það er æskilegt skilyrði að menn viti hvað þeir eru að gera það hafa tveir eða þrír af þessum aðilum gefið til kynna að þeir hyggist eignast virkan eignarhlut hafi í huga að kaupa meira heldur en þessi níutíu og níu þannig að þá fara þeir í gegnum mat á á hæfi sínu sem virkir eigendur

en tíu prósent þegar þetta er skoðað upp

ef að þetta segjum

að eignaraðildin er mjög dreifð þá er hugsanlegt að hún sé það dreifð að það sé enginn sem nái veit ég ekki núna

bara það að þetta sé að gerast af því þetta einhvern vegin virkar

óbeint að selja sjálfum sér þennan hlut þessir vogunarsjóðir af því þú varst í viðtali í Morgunútvarpinu nýlega og sagðir að eða það var haft

hugnaðist lítt að vogunarsjóðir með skammtímahugsun ráði bönkunum og svo hafa menn týnt til að minnsta kosti svona viðskiptasögu sumra þessara aðila einn af þeim tengst mútu máli

er þetta æskilegt og er eitthvað sem er hægt að gera í því þá það sem mig langar þá að segja sko þegar við skoðum hæfi virka eigandans að þá eru orðspor skoðað það er skoðað fjárhagsleg staða þessi aðili með nógu sterka fjárhagslega stöðu til að vera bakhjarl fyrir banka og það er líka skoðað hvort það sé eitthvað í í hans uppbyggingu sem torveldi eftirlit eða sé líklegt

við spyrjum mjög djúpra spurninga um þessa hluti og förum í þetta mat það sem væri kannski rétt að segja frá hér er að

við framkvæmdina á þessu þá þá leitum við í smiðju til í Evrópu og evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur gefið út þar er gert ráð fyrir því að vogunarsjóðir eða eða fjárfestingarsjóðir eins og það kallað er geti átt í banka og þá eru viðbótarspurningar þar sem gert er ráð fyrir

að sé spurt meðal annars um árangur

og slíka slíka hluti þannig að þetta er allt saman vinna sem er ekki komin ekki komin af stað en við erum í stellingum og tilbúin til eignast meira en bara svona hlutir eins og að þurft að borga tuttugu og þriggja milljóna króna milljóna króna sekt fyrir að hafa mútað embættismönnum í Kongó og Líbýu eru þeir hæfir til að eiga

þetta er eitthvað sem við myndum auðvitað skoða þessir aðilar sem þetta er sagt

ekki sannreynt það er það sem við þurfum að gera við þurfum að sannreyna upplýsingar og

við höfum líka bakhjarla stjórnvöld í öðrum löndum og annað

förum í þessa vinnu svona skiptir máli þetta er einmitt orðspors atriði erum við tilbúin í að fara í

þetta því nú hafa þeir verið óvirkir eigendur að þessum bönkum kröfuhafarnir er bankakerfið okkar að fara annan snúning til dæmis setja nógu margar girðingar til þess að þetta lendi ekki aftur í fanginu á okkur ef illa fer hefur verið gert og nú vísa ég aftur í Evrópulöggjöfina af því við erum hluti af e e s vorum það líka síðast það varð áfall víðar en á Íslandi og það er búið að breyta svo gífurlega miklu í laga umhverfinu og sumir hafa áhyggjur af því að það sé orðið of flókið og íþyngjandi en það er löggjöf sem er í undirbúningi að innleiða

hér á Íslandi sem er um það sem er kallað endurreisn og slit fjármálafyrirtækja og markmiðið með því ábyrgð eigendanna er er miklu meiri hún miðar að því þessi löggjöf af verði fall á banka að það lendi ekki

á innistæðu eigendum eða skattborgurum en af því það er fullt af peningum inni í þessum banka

geti ekki farið að lána tengdum fyrirtækjum og búið til sömu spilaborgina og var í gangi hérna síðast er eitthvað sem kemur í veg fyrir það já þeir eru bundnir af íslenskum lögum eins og aðrir

eigendur eins og menn voru síðast aftur er búið að þrengja þessi lög eitthvað já það er búið að þrengja það gífurlega mikið þannig þetta er ekki að fara að gerast á þinni vakt nei ég geri allt sem í mínu valdi stendur til að svo verði ekki gert ok Unnur við vonum það en minnum þig á það komið þið sæl í kvöld ætlum við að fjalla um annars vegar verkið endastöð upphaf sem lab Loki setur upp í Tjarnarbíói en það eru þeir Rúnar Guðbrandsson og Árni Pétur Guðjónsson sem eiga veg og vanda sem Íslenski dansflokkurinn setur upp í Borgarleikhúsinu undir listrænni stjórn Ernu Ómarsdóttur og Valdimars Jóhannssonar hjá mér eru bæði leikhús og dansgagnrýnendur þáttarins Hlín Agnarsdóttir Sesselja g Magnúsdóttir verið velkomnar báðar ég ætla að byrja með þér Hlín og tala um lab Loka

leikhús listamenn yfir farinn veg þetta tuttugu og fimm ára starf sitt í lab Loka og gera það

með talsverðum

og þeir hafa þekkst í mörg mörg ár

að fara yfir sína sögu þegar þeir kynnast

í Danmörku þeir gera grín

af þessu sem er

sýniþörf leikarans og þeir ganga

vel hægt að hlæja og skemmta sér að þessu en um leið eru þeir að fara yfir farinn veg og

þeir taka brot úr nokkrum verkum sem þeir hafa sett upp saman meðal annars vinnukonurnar vinnukonurnar

og þetta blandast saman við þeirra persónulegu sögur líka svona ýmis ýmis ýmis áföll sem þeir hafa orðið fyrir í lífinu persónuleg áföll þó það sé kannski ekki skýrt en er kannski ekki hægt að segja að þetta sé sterk sýning í byggingu eða framvindu en það er kannski ég held að ætlunin hafi bara verið að leika sér þetta er og þeir sögðu sjálfir að það er enginn leikstjórn ekkert alvöru handrit þetta er svona stjórnleysi og það er eitt sem

það er þetta meðvitaða metnaðarleysi meðvitað metnaðarleysi segir þú en það er anski meðvitaður metnaður í fórn

þessari hátíð nýrra helgisiða eins og hún er kölluð í undirtitli sýningarinnar ég held það væri best ef við byrjuðum á fyrsta verkinu í þeirri dagskrá sem er helgidómurinn eftir Ernu Ómarsdóttur og Valdimar Jóhannsson já fyrsta verkið er mjög jarðneskt þetta er greinilega verk eftir Ernu Ómarsdóttur maður sér það á hreyfingunum sem eru dýrslegar og allt að því

það er öskur það er

þetta var verk sem var mjög áhugavert að sjá skemmtilegt að mörgu leyti vel unnið að mörgu leyti

var hvað dansararnir voru algjörlega með á nótunum og fóru inn í þetta af svo miklum krafti vegna þess að það er ekkert langt síðan dansararnir náðu Ernu vegna þess að Ernu stíll er svo sérstakur að fyrir nokkrum árum þá áttum við ekki

ég get tekið undir það hennar dansverkum sem hún samdi fyrir Njálu sýninguna sem var í Borgarleikhúsinu í fyrra

þessu þessu fyrsta verki á á

dans Hallgerðar í Njálu það er

gaman að sjá að dansararnir eru farnir að ráða við þetta og þeir eru

stíl já næsta verk í þessari dagskrá var Gabríelu Friðriksdóttur sem hún vinnur með

Ernu og Valdimar ég verð að segja að mér fannst þetta mjög vel gert sem stuttmynd

verk

aftur á bak og skapaði einhvern vegin mjög sterka trúarlega stemningu sem tengdist mjög mikið við kannski heildar konsept sýningarinnar já mér fannst þetta alveg yndislegt verk og

þarna sér maður líkama sem falla við umhverfið og koma upp úr því og hverfa inn í það og það eru Erna og Valdimar sem dansa eða eru eru með í þessu verki það sem Erna er að gera mér finnst það með því fallegra sem ég hef séð þarna og mér finnst líka fallegt að horfa á að valdi fylgir henni alveg eftir hann er ekki menntaður dansari en verður svolítið eins og magnari á það sem hún gerir já þessi tvö verk fjölluðu um sálumessu og

dauða en næsta verk eftir Ragnar Kjartansson og Margréti

þar kvað við annan tón þar þar vorum við komin í

og þau tvö vinna saman

úr ótrúlega skemmtilegri hugmynd með þessa átta dansara sem eru eins og unglingsstúlkur

það sem er líka athyglisvert við það verk og skapar skemmtilega andstöðu í kvöldinu að í fyrsta lagi er það bjart ekki eins dökkt eins og annað og það heitir ballett sem við sjáum vanalega ekki talað um

við höfum svo lítið af ballett hér á landi

það væru neinir táskór þarna sem við tengjum vanalega við ballettinn en það eru formin og hvernig það var mjög hægt verk lítið að gerast en samt í sínu látleysi og eiginlega fannst mér þetta vera hátindur kvöldsins

þetta var gimsteinn kvöldsins

og kom alveg á réttum tíma og fólk fór mjög ánægt út í hlé númer

markaðstorg og það var hægt að sækja tíma í haturs jóga og ganga inn í öskurklefa og með Ernu Valdimari og dansflokknum og hún nefnist union of the north eða sameiningin já það er eins konar brúðkaups ritúal sem þar er verið að vinna með já þarna er tekið þetta hátíðlega ritúal en því

er stillt upp í Kringlunni og og gæsa og eru í útilíf og Hagkaupum og svo mætast þau á torginu þar sem Dunkin donuts er og þar fer fram hjónavígsla þetta er áttatíu mínútna löng mynd og margt í henni var afskaplega heillandi í byrjun eða áhugavert en svo

fer þetta að dragast á langinn og þetta verður að lokum allt of langt fyrir alla heildar upplifun kvöldsins hvað finnst þér Sesselja aftur finnst mér margt ótrúlega áhugavert þarna og líkamarnir eru í aldrei klúr og farið svolítið yfir strikið eins og virðist gerast oft í gæsa og

magnast einhvern vegin og

fer yfir í eitthvað sem maður veit ekki alveg hvað er en það verður aldrei nógu áhugavert þannig að líka að einhvers konar sjálfsfróun það er þetta verður svo sjálfhverft líka hjá listamönnunum að lokum ég hefði bara viljað fá þetta verk

í Bíó paradís þar sem ég hefði getað setið og horft á þetta verið búin kannski að sjá fórnar upplifunina

sem var leikhúsverk en það að setjast í bíó er önnur upplifun þá

er maður meira settur niður niður og maður verður passívur og þarf að horfa

þennan stað í dagskránni já

alveg utan af sér formið

áhorfendur í lokin

orðnir þreyttir á meðan það hefði verið hápunktur kannski að enda á

á áhorfandinn að fara heim þannig niðurstaðan er sú að þarna voru voru heillandi hlutir listrænn metnaður og miklir hæfileikar samankomnir en heildin líður fyrir ákveðið agaleysi og þá aðallega í þessari kvikmynd

í þessu þessu samspili kvikmyndarinnar við það sem afgangurinn var þó að efnislega væri hún algjörlega tengd það verða þá lokaorðin hjá okkur í kvöld en við minnum á að nú strax eftir Kastljós hefst opnun ný íslensk

sem fjallar um samtímamyndlist á Íslandi og þetta er fyrsti þátturinn af sex en í honum verður rætt við